Ehe, <laughs> mariazy tegna eritreretiko hoe tonga lafatra zegny, tegna karaha mariazy- mariazin'olo mpanambola edy bôkany e, magnagno karaha zegny <hesitation> robe zegny tegna robe ilay midoroboka tsara regny zegny ataoko, hoariko amignahy manko zegny any, dia theme zegny fôtsy, dia tegna hoe afaky magnatriky fianankavigna jiaby amin'io tsisy avahana satria ho mbô managna ny ampy ko zagny antegna mbô afaky magnatriky hafaliagnantegna gny fianakaviagnantegna, dia izaho mieritreritry koa hoe arakin'ny eritreritragnahy zegny hoe amy faritra koa ananaovagna anjy amy toerana niaviantegna, dia- dia mbô magnagno raha miavaka zegny, dia mbô misy espace satria zegny bôko tsy tena mahazatra olo amy faritra akany fô, mandeha amin'ny espace, magnisy decoration tsara, ava izy tô efa mivoàtra olo, mbô malaky decorateur tegna matihanina, igny antegna dia decoregny tsara zegny le- le toerana dia tegna atao modele mihintsy koa zegny le magnagno karanjegny satria tanora vahizo tsy tegna misy modele koa magnagno raha eny, dia antegna koa miezaka mba magnagno modele amy raha ataontegna, hanigny atao tsara, dia izay e ehe.